Fi yom minal ayyam fi shadara wade kannas jo bilkallamu jamba bas tisama kalamum, asshadara di, nas talata jo gedo tita, galat anina da, annas dol galo anina dol da juna, kad dugud ligina lena shuqul ke, akalna da ma akher lena, daddasshadara di ramat lohum min akil talata kalkal fogum.